في طرق كتير ان احنا نكتب بيها رسالة شكر ممكن نكتبها <hesitation> رسالة قصيرة أو رسالة على الواتس أو حتى ورقي وبنبدأ الرسالة بالسلام والتحية وبعد كده بشكر الشخص على وجوده أو ال- وقفته جمبي أو الحاجة الحلوة اللي عملها معايا وبس كده.